जसा पुलिस, पुलिस माये बलारी तो अपण डर जांगा। कोई की जीप कई कई खड़ी या रोड पे खड़ी। <hesitation> कोई के बारने खड़ी। कोई चोरी कर लेग्यो। अपण ने देख ली तो पुलिस हाला अपण हे बलागा। कुण कुण हैचा। अपण जाणा तो हे ही नी। अपण डरांगा के अपण हे नी लेजा ऊकी जाग ने। डर तो लागे। पुलिस हाला पूछे गा कुण कुण हैचा। का का हैचा। अब कार तो नरी महंगी आवे। घणो दुःख होगो कार हाला हे तो। तो असा पुलिस हाला पूछे गा अपण से।